mi laari on, on pat mooɗon on ɗo hu'da 'tare', bo un watta pat on ɗo waɗida ɗum 'tare', nonnon man un Allah ɗo balla un bo ko on tefata pat on ɗon keɓa ngam on ɗon kawti ko'e mon, on ɗon kawti ko ɗume mon, ko ɗume on gatta booo on ɗon hawta hoore mon on ɗon hawta on waɗa ko moy ɗo wadda gudumawa maako say un kawta un gaɗa nonnoy may boo Allah ɗo balla un, un kapdi soosay.